צו מאכן א גוטע געקעכץ נאר פון גרינצייג און די מין זאכן, און צו צופרידן שטעלן די נאטרישאנס קען מען מאכן א טשיקן פיס זיפ. און מ'קען מאכן א וועדזשטעבל סאלאט, א פון גרינצייג א סאלאט. מ'קען מאכן פון פרוכט עפלעך א סמודי אדער א עפעס א עפל עפל געקעכץ.